<noise> <hesitation> urun ti a ka ri ni ara onobiren to wa gbe ee gba fe ofo ro gba gin onobiren we eyi onobiren eyi to onobiren ti a ka gba gba do eye urun ti uwo wa ri ni araro ee tsi egua no kan utse owun itsekiri ka kpe wun utse wo wa ri oronron utse ni araro aghaan bobo ebi ti aghan kele lefun wo ma maa aghaan kuro gba ri gin ireye gidije wo wa ri gin ireye gidije ono bi ren gidije aghaan bi egua wo ma gbi oruke owaro were ebi ti o kele lefun ebi ro ne mi ne oronron utse ti a san wo wa me gin onobiren we egua nokan owun o ne utse ee wa san urun ti wo wa ri ni ara onobiren wa ri oronron utse ni araro wo ma ri oronron utse ni araro kuro wo ma gin onobiren we ti uwo ri ni uwere we onobiren wa ni wu wu ti uwo gba bo do eye gidije kerenfo wo ma ri wo wa ma gin o ne oronron utse kuro. Di egua ro di o ka bie ni eju re o ma bie ni eju re gege wa ma gin eyi we uwo bo mi ni do eyewe gba to ogun tori ireye gidije wino a wa ri onobiren aa onobiren we o sengua o eyi onobiren bi egua a wa gbe onobiren we gba gbe wa hi iloli gba gba tse obiren wo ma gba gba tse obiren kuro aghan a biro aghan a tson ta bi o ne oronron utse to ri utse we owun re tse urun otso gua ti uwo ri ni ara onobiren wo ma ne oronron utse utse wewe ti ne we owin o wa tse owun ti o wa gbe onobiren we gbe ma urun ti o tsi gbogbo dede ti o gba nemi di oko gba wi iloli oko gba to ogun eye wo ma ri onobiren ti a ni utse oron ron utse a ma wi iloli ee wa kpe owun re tse gidiye ti uwo ri we a ma ro ma re gbe fe gba gba tse obiren kuro wo gbe wa ni iloli kuro gege do wa ma wa ri ni onobiren we, utse ro utse burúkún owun o ne di ee si ra ma wo ma fo okan ofo meegua, ren wo ma gin gbe gin do tse urun babo ni iloli ee wa fe tse to ri utse burúkún ti o wi ara ro o wa ka ti ni iloli. Di uwo ee si ra ma wo bi onobiren we eke waren uja waren di uwo ee si ra ma ofo tan reen o ko erun ro gba ku iloli re ren wo ma tson onobiren we gere gba ma gin onobiren we wo ma fé ale gba rii gin onobiren we ne oronron utse wo ma re gba fe onobiren we ma re gba gbaa tse obiren ni iloli o ma wa utse we wo wa ka ri oron ron utse we gba no kon ní iloli we urun tí wo ma fé gegi owun onobiren we wa ka tse gbe re we wa ri eke ní iloli re we wa ri uja we wa ri urun kurun ti o wa ne ekpi kpome gba wa gba mu gbere ee wa ka ren gba tse wo ma ri we o ma ne oronron utse keni kede wo ma re gba fe gba tse obiren ee wa ka ren gba tse mana mana were gba tse utse mana mana ni iloli re utse ro o wa ka tse utse ro o wa tse oron ron utse utse li o wa kon uwo eju ti wo ma ri gege wuwu ti uwo ne gbe o wa ka bie kpi ojo kpi ojo ni ara ro ni eju re ubo ku ubo ti uwo kele ri onobiren ren wo wa ka oyo ti o ka wi one ti o ve gba fe obiren owun ee ka owun ee waka wi arare ti a ne oronron utse.

Osa bi ore to bi ebi ro to ri ebi kerenfo di wo ka tson ebi di wo ka tson ebi di uwo ee si re gba wo to ri ebi bobo ni eyewe aghan bi ekpik pome, ni ara ren ebi gidiye utse okan owun aghaan ka ne utse tsi onokeren wo utse okre ti o tsi onokeren wo ma da tu re gba wo were kerenfo o gha ni onobiren reen o di onobiren ee si wa gin mofe gbi onokeren we gba tse oko wo <noise> tati ma <noise> wo la ti ma ta bi onokeren we ne oronron utse ta bi onokeren we ne oron ron utse we wa gbele gbele onobiren wo ma ri onokeren to ri gin onokeren we bí eguwe gin o ne ogho wo ka gbele gbele ore gba wo gba gin wo fe re gba gba tse obiren ee oko di uwo ee sin ra ma wo ma wo ma tse onobiren wo ma we ino ilolo we kuro onokeren utse ro wa lefun wa re gin <noise> udo we ee wa kpe ju were di uwo ee si wa ma aghaan meji ven we o gi wo reen wo ma ne oron ron utse onokeren onobiren ma ri gen gin o ina gin, eyi oko oni ren ai in onokeren we eyi oko mi reen. Wo me gba onokeren we kuro aghaan meji ma do eye kuro ee wo wa ka ri osaan bi o lele dido aghan we gidije ni onuwe a wa ri onokeren to ri onokeren we bi ogho <hesitation> ni ekpo <hesitation> onobiren ren eju ro fu no ren kuro gba gin oo ogho oye ní ubo we o o ka re o ka da fe onokeren we gin eyi oko ti o fe ra doo <hesitation> o ma re onokeren we ma gbee gba gbee gba gbee wi iloli kuro <hesitation> utse ti onokeren we ne o wa mu wu uwo <hesitation> onokeren ti obiren wa gin o fe gba gba tse oko o ka tse onokeren ti o ne oronron utse <hesitation> ti o ni wuwu onobiren onokeren ghaan gidije ghaan wino aghaan ee ne wuwo onobiren ghaan ee ne wiwu onobiren <hesitation> wa we o gha ni onobiren kerenfo <hesitation> aghan gidije wino ron aghan a fe wuwu onokeren ke ren a ma re gba gbi onobiren onokeren eju eren gba gbaa gbaa tsi oko obiren di ekpi kpome ee ka kuwi iloli re to ri itse kiri ka gin ireye ki ireye ti o gbi. Miyo gba tsi uden ni esen gba ren aa ogun egbele owun re ka jaa ogun egbele owun re ka jaa wa we oghe ní onobiren burúkún bi onokeren burúkún wo ma re gba fe onobiren burúkún gba mu wa ní iloli gba tsi a obiren ogun owua re wa ni wuwu gbi onobiren we ju bogho uja bi keneku fo ro owun re wa ka tsi ni iloli re urun ku urun ti oghaan ri gege owa temi fo gbo gbo we to tsi owe temi kpa gbogbowe gin wo ma re gba gbi imiyo gba tsi ude ni esen wo ka gbi imiyo gba tsi ude ni esen gba reen wo ma tson eyin re gege wo wa ka ri egbele gba tutu uwe gba lele uwe gba tutu uwe wo wa ka ro gin urun omiren ee tsi urun omiren tori imiyo ti o wi esen re reen ukun egbele owun re we wo ma do ono keren burúkún ogun ro ee ka ta ni iloli re ee wa tan urun eko. Temi wa wa mu gbi onobiren owun bi onokeren ti o fe gba onokeren bi onobiren gba tse, obiren ni iloli <hesitation> do ka gin obiren ren di o ni ogho di o ne ni lara do né oronron utse ni ara ghaan o wa ka wa ni iloli ghaan to ri gin aghaan meji we aghaan ni utse ti o san ni ara eyi tie ti mo gin de mi wa gin bi aghaan ni ofo we. Onobiren ti a gba usie onokeren ti a gba tse obiren were gba tse oko mo kin ee.